Daande juutnde njamala ina walla ɗum no feewi. Ngati ina walla ɗum heɓde cate toowɗe, ñaama. Ine walla ɗum kadi turaade, wonno ina juuti daande so turuuma ina heɓa huɗo wonko les ko. Kañum kadi e yarirde ndiyam.